सिजर्स् स मारे क मनि मओ वन बक्। सिजर्स् क जैम्गे लिन्गुरि त्सओ। <hesitation> केसि हन। पे केसि त्सओ <hesitation> मन्ने प्लते त्सओ बनने जैअ मन्से अरो मन्से मन्ने इक <hesitation> ब मन्ने प्लते लो बनने जैअ अरो पियो हन्द्ले थैअ। जे रओ सिस लने युस् कलम है। <hesitation> पे प्लते मन्ने इक मनि त्सओ यन त्सन्ग्। <hesitation> खुन्दु <hesitation> तिरु पपर् पपर् क जि हन है। <hesitation> भिये क्लस् ओने लिब रओ गलिए केसि य। <hesitation> भै बिके युस् कलम मन्ने <hesitation> असि ब तिस मन्से ज रओ <hesitation> मन्से तिन्ग् मन्प्रे असि अरो। <hesitation> मन्से तिन्ग् मन्से असि सनने युस् कलम है जैअ बिये ने। धरनो बस्तु हन है जि <hesitation> पपर् पपर् क हन है युस् कलम।